बेड ऐकून मका मजा खाटांत निँदू कशे दिसता। मजा खाट सोडून मका खायसारुथ बारी नीद येयिना तेंजा सारखी। थोडे दिसा पैली हांव भाँवपक गेल्लो, वैताणां ट्रेनिंग गेल्लो। ट्रेनिंग नीद जाई आनसली वैताणां, पण नीदपक तरी जालो आशिलो मका। खाय गेले ताहि नीद पडनासली, ताहि इतकी शीँ खाताली। दोन तीन कपडें गालून, चादर वोडून सुद्धा मका बारी नीद येवुंगणा। ट्रेनिंग येताणा आमची समस्या आनीग पाड पडिली। येताणा नीदपक सुद्धा जागो नासिलो। एक दुसर्यार पडून, थान्दें नीदिताले आमी। घर येवून जी नीद येयलां कि हांव सगळो दिस आड पडिलो घृणुच।